Azafady ranandria fa tsa raha fanahiniako iny ley, pardon tena manao azafady aminao zaho hein, de <hesitation> ino ley raha afaka ameko anao, afaka avaliko anao, fa <hesitation> tsy raha fanahiniako raha n- nanondraka an'iny kafé iny taminao, tena manao azafady zaho.